एब होन पोलैंड की संस्कृती तो पोलैंड मुँज धर्म साहित्ये कोला और इतिहास एतके बारे मुँज खास बात होन तैयेके। और एतके केतुलिक धर्म हैना या भी भुता परमूख होन। पोलैंड मुँज जुस दियंतुदी होन तो तेनुके साथ बाता भी लयी आओकन।